A a dipend da la sensibilità d'la persun-a perché mi magara decidu dë mangé la carn tüti i di, mentre ün aut magara a la mangia mach 'na volta a la zman-a e a mangia pi d'verdüre e pi d'aut, mentre a ie co anche chi ch'al la mangia pa e a mangia d'aut al post